when I wake up in the morning I brush my mouth I going straight to lappa be door to ley cook bowl shop I eating sunni eat food after eating food I go to my working place I will be the I be the until my job time finish joke with my friends them my good day a can a can make me happy when I with my friends them after I knack up four o'clock, I will rush again on ley field and from ley field I going back to my house with my family we sit down we lecture some time I call ley children ley bring la lesson I study them from seven to eight then all loe them will chakla myself I will go back in my room I rest myself until ley next day.